launþegi með þrjú hundruð þúsund krónur í mánaðarlaun fengi sjö þúsund krónum meira útborgað við fjögurra prósenta launahækkun persónuafsláttur væri tuttugu þúsund krónum hærri hefði hann fylgt launavísitölu heilbrigðisstarfsfólk hefur undanfarið sótt í stórum stíl hingað til lands þriðjungur hjúkrunarfræðinga á einu hjúkrunarheimili í Reykjavík er frá Filippseyjum tuttugu milljón fornmunir urðu eldi að bráð þegar elsta og mikilvægasta safn

Brasilíu brann til grunna í Rio de Janeiro í nótt stjórnvöld í Brasilíu eru harðlega gagnrýnd fyrir að hafa ekki veitt fé í endurbætur á húsakynnum safnsins margir parkinsonssjúklingar fengu loks viðtal við lækni þegar nýr taugalæknir opnaði stofu í dag þeir þurfa hins vegar að greiða fullt gjald því velferðarráðuneytið hafnaði beiðni Sjúkratrygginga um að gera við hann samning tökur eru nú í fullum gangi á nýjustu kvikmynd

Pálmasonar sem sló í gegn í fyrra með myndinni Vetrarbræðrum á Stöðvarfirði var útbúin lögreglustöð með fangaklefum og öllu tilheyrandi

á mánuði hjá starfsmanni með þrjú hundruð þúsund krónur í mánaðarlaun hefði persónuafsláttur fylgt launavísitölu í stað neysluvísitölu tvö þúsund og þrjú væri hann tuttugu þúsund krónum hærri í dag í skýrslu Gylfa hagfræðiprófessors sem unnin var að beiðni forsætisráðuneytisins kemur fram að svigrúm til

launahækkana sé fjögur prósent eigi að viðhalda stöðugleika til þess að setja það í samhengi nemur launahækkun upp á fjögur prósent hjá launþega með þrjú hundruð þúsund króna mánaðarlaun rúmum sjö þúsund krónum á mánuði áttatíu og sjö þúsund krónum á ári sá fengi um tvö hundruð fjörutíu og þrjú þúsund krónur á mánuði útborgaðar eftir hækkunina launamaður með sex hundruð þúsund krónur í laun á mánuði fær tæpar fimmtán þúsund

útborgaðar til viðbótar eftir skatt alls um fjögur hundruð þrjátíu og eitt þúsund og sá sem er með níu hundruð þúsund fær rúmlega tuttugu og eitt þúsund ofan á laun sín alls um sex hundruð og tuttugu þúsund útborguð eitt af því sem Gylfi bendir á í skýrslu sinni er að persónuafsláttur hefði átt að fylgja launavísitölu en ekki vísitölu neysluverðs árið tvö þúsund og þrjú var persónuafslátturinn tuttugu og sex þúsund átta hundruð tuttugu og

fimm krónur og hefur hækkað í takt við neysluverðsvísitölu í fimmtíu og þrjú þúsund átta hundruð níutíu og fimm krónur í ár hefði hann verið tengdur launavísitölu árið tvö þúsund og þrjú væri hann í dag rúmar sjötíu og fjögur þúsund krónur um tuttugu þúsund krónum hærri það samsvarar um sjö prósenta launahækkun fyrir þann sem er með þrjú hundruð þúsund krónur í mánaðarlaun verkalýðshreyfingin

undirbýr kröfugerð

á fjórða þúsund félagsmanna

svigrúm til launahækkana

hvernig finnst þér stjórnvöld

umræðuna

tólf þúsund krónur á

erlendu heilbrigðisstarfsfólki hér á landi hefur fjölgað undanfarin misseri sérstaklega frá Filippseyjum þriðjungur hjúkrunarfræðinga á hjúkrunarheimili í Reykjavík er frá Filippseyjum og um helmingur þeirra sem læra íslensku sem annað mál í Háskóla Íslands eru

heilbrigðisstarfsmenn undanfarið hefur mikið verið fjallað um skort á hjúkrunarfræðingum og heilbrigðisstarfsfólki hér á landi samkvæmt upplýsingum frá landlækni íslenskukunnátta er oftast skilyrði fyrir starfsleyfi en undanfarið hefur aukinn fjöldi Filippseyinga með sótt í íslenskunám við Háskóla Íslands

helmingur þeirra sem byrja í námi hjá okkur og skýringin sem tók okkur kannski smá stund að átta okkur á er að þetta fólk er mikið að fá störf hér á heilbrigðisstofnunum og við höfum svona verið að reyna að bregðast við því og það hafa verið hugmyndir uppi um að bjóða upp á sérstakt nám

sjö þeirra eru frá Filippseyjum fimm hafa starfað lengi á öldrunarheimilinu en tveir í um eitt ár fimm lærðir hjúkrunarfræðingar frá Filippseyjum til viðbótar voru ráðnir inn

síðasta haust þeir starfa nú við almenna aðhlynningu á Droplaugarstöðum og læra íslensku meðfram því helmingurinn þeirra er komin með leyfið sitt hjúkrunarleyfi en eru samt enn þá að starfa við aðhlynningu einfaldlega til að ná tungumálinu betur og vera orðin fullfær áður en maður tekur ábyrgðina sem hjúkrunarfræðingur þetta er bara mjög fínt starfsfólk og það hefur nú sýnt á Filippseyjum er alveg á sama plani og á Íslandi

kom til Íslands fyrir nokkrum árum hún starfar nú við hjúkrun á Droplaugarstöðum ég lærði

laun á Íslandi já ég held að það miklu betra líf hér en á Filippseyjum líka halda áfram að læra íslensku til að vera hér óbætanlegt tjón varð þegar elsta og mikilvægasta safn Brasilíu brann að stórum hluta til grunna í Ríó de Janeiro í nótt um tuttugu milljón fornminjar voru í safninu og mest af þeim varð eldinum að bráð stjórnvöld í landinu eru harðlega gagnrýnd fyrir að hafa ekki veitt fé í endurbætur á safninu slökkvilið fékk lítið að gert þegar eldurinn kom upp í þessari tvö hundruð ára gömlu höll í Rio de Janeiro þar sem þjóðminja náttúrufræði og

Brasilíu voru til húsa starfsmenn reyndu hvað þeir gátu til að koma dýrmætum gripum í skjól en flestir þeirra um tuttugu milljón talsins eru glataðir en flestir þeirra um tuttugu milljón talsins eru glataðir málfræðingur og forstöðumaður hjá Stofnun Vigdísar Finnbogadóttur hefur starfað í Brasilíu og þekkir vel til þessa safns

ámæli fyrir að hafa ekki veitt fé í endurbætur á húsinu og öryggiskerfum þar starfsmenn og stjórnendur hafa stigið fram og gagnrýnt ráðamenn margoft var búið að vara við hættunni á því að illa gæti farið

tvö gat ekki dulist að árás hans á bróður sinn um páskana gæti leitt til dauða þetta fullyrti Kolbrún Benediktsdóttir saksóknari á síðari degi aðalmeðferðar

í Héraðsdómi Suðurlands í dag hún krafðist sextán ára fangelsisrefsingar Ólafur Björnsson verjandi

Björnsson verjandi Vals sagði ákæruvaldið ekki hafa sýnt fram á að Valur hefði ætlað að drepa bróður sinn og sjálfur neitar hann því þá sagðist Ólafur efast um lögmæti þess að nota upptöku úr símtali Vals til Neyðarlínu sem sönnunargagn þar sem þá hefði ekki verið búið að kynna honum rétt sinn þeir sem ákærðir eru fyrir innbrot í nokkur gagnaver um síðustu áramót

þegar þeir brutust inn í eitt

yfir tvö þúsund

ákæran sem gefin var út í byrjun júlí varðar innbrot í fjögur gagnaver þrjár nætur í desember og janúar og tilraunir til tveggja innbrota í viðbót rannsókn málsins hefur verið gríðarmikil vöxtum þetta er örugglega

umfangsmesta málið sem hefur komið inn á mitt borð ef ég má orða það svoleiðis í umfjöllun um málið til þessa hefur verið talað um þjófnað á sex hundruð tölvum sérhönnuðum til Bitcoin framleiðslu að andvirði um tvö hundruð milljóna króna ákæran sýnir að málið er heldur flóknara þar er talað um að í gagnaverunum fjórum hafi um tvö þúsund tvö hundruð og fimmtíu

verið stolið þar á meðal þrjú hundruð og fimmtíu Bitcoin tölvum nálega fimm hundruð aflgjöfum og spennum yfir átta hundruð skjákortum hundrað og tuttugu móðurborðum og jafnmörgum örgjörvum andvirði búnaðarins sé níutíu og sex milljónir en tjónið af þjófnaðinum öllu meira hundrað þrjátíu og fimm milljónir þar er meðtalið tjónið af því að ekki hafi verið hægt að nota búnaðinn síðan búnaðurinn er allur ófundinn og það þótt eigendurnir hafi heitið þeim sem gæti

gefið upplýsingar um málið sex milljóna króna fundarlaunum í vor Data Centers hefur uppi sjötíu og átta milljóna króna bótakröfu í málinu níu voru handteknir vegna málsins í upphafi og sjö eru ákærðir

Þór Stefánsson er ákærður fyrir að standa að baki öllum

tveir bræður á þrítugsaldri eru ákærðir með honum annar fyrir að skipuleggja með honum öll innbrotin og hinn fyrir að

standa að baki tveimur þeirra málið tók óvænta stefnu í apríl þegar Sindri Þór lét sig hverfa úr opna fangelsinu að Sogni og stakk af til Svíþjóðar í sama flugi og forsætisráðherra hann náðist í Amsterdam fimm dögum síðar en fyrst sat hann fyrir á þessari mynd með félögum sínum þeir eru báðir ákærðir annar þeirra er Hafþór Logi Hlynsson sem er margdæmdur fyrir fíkniefnasmygl og fleira er líka fyrrverandi öryggisvörður hjá öryggismiðstöðinni í ákærunni er hann sagður hafa látið hina hafa um gagnaver og kóða sem notaður var til að slökkva á

hann sagður hafa útvegað Sindra og bræðrunum tveimur fatnað merktan öryggismiðstöðinni sem þeir hafi klæðst við innbrotið

maðurinn sem er ákærður er sagður hafa komið Hafþóri Loga og öðrum bræðranna í samband við öryggisvörðinn ákæran verður þingfest í Héraðsdómi Reykjaness ellefta september sjúkratryggingar telja að það sé á skjön við lög og reglur að hafna því að taka þátt í kostnaði Parkinsons sjúklinga sem leita til taugalæknis sem opnaði stofu í dag velferðarráðuneytið og heilbrigðisráðherra eru á öðru máli og því þurfa

sjúklingarnir að greiða fullt gjald anna Björnsdóttir taugalæknir sem er sérfræðingur í göngudeildarþjónustu við parkinsonssjúklinga tók á móti sjúklingum í allan dag hún er nýflutt frá Bandaríkjunum og hafði í vor

verið hafnað um aðild að rammasamningi við Sjúkratryggingar það eru um hundrað sjúklingar sem eru

búnir að fá tíma hjá mér í næsta mánuði borist tilvísanir fyrir öryrkja sem að geta ekki þegið tíma hjá mér vegna kostnaðarins því miður þetta tekur mig afar sárt sjúkratryggingar vildu endurskoða ákvörðun sína um að hafna því að Önnu yrði veitt aðild að rammasamningnum sem rennur út um áramótin rökin voru meðal annars þau að í skýrslu landlæknisembættisins í sumar kom fram að biðtími sjúklinga væri óviðunandi og að til væru fjármunir það er

væri innan fjárheimilda og þegar að þetta fer saman að stjórnvöld hafa möguleika þar með á að veita þjónustuna bæði vegna þess að það er aðili tilbúinn til þess að veita hana og fjármunirnir til staðar að þá komumst við að þessari niðurstöðu að þetta sé á skjön við lög og reglur ráðuneytið hafnaði beiðni

Sjúkratrygginga og því þurfa Sjúkratryggingar að hafna því að taka þátt í sjúkrakostnaði sjúklinga Önnu næstu skref eru í höndum ráðherra og ríkisstjórnarinnar sem ber ábyrgð á

íslenskra sjúklinga ég er hér reiðubúin til starfa og að gefa þeim þá bestu þjónustu sem völ er á sjúklingarnir greiða tuttugu þúsund krónur fyrir fyrstu komu sem er ef Sjúkratryggingar tækju þátt þá myndu þær í mesta lagi greiða tæpar sautján þúsund krónur af því en í minnsta lagi rúmar sjö þúsund krónur meira en sextán hundruð manns hafa farist á þessu ári eftir að hafa

lagt út á Miðjarðarhafið í leit að betra lífi í Evrópu þótt færri reyni nú að komast yfir er ferðalagið mun hættulegra en áður þetta kemur fram í nýrri skýrslu sem Flóttamannahjálp Sameinuðu þjóðanna birti í dag heildarfjöldi þeirra sem leggja þetta hættulega ferðalag á sig hefur dregist saman en það eru minni líkur á að þetta fólk lifi ferðalagið af frá áramótum hafa meira en sextán hundruð manns farist á leiðinni yfir Miðjarðarhafið vitað er um tíu tilvik þar sem meira en fimmtíu manns fórust í hverju þeirra aðallega á leiðinni frá Líbíu flótta og farandfólk sem fer í gegnum Líbíu leggur sig í mikla hættu sum þeirra komast aldrei af stað yfir Miðjarðarhafið heldur enda í þrælabúðum eða seld mansali samt halda þau áfram að koma

erlendur karlmaður hefur verið ákærður fyrir að stela úr ólæstum húsum í þremur landshlutum í sumar hann var settur í gæsluvarðhald á föstudag eftir að í ljós kom að hann áfram að stela þótt hann væri kominn í farbann lögregla telur sannað að maðurinn sem er þrjátíu og fjögurra ára og búsettur í Póllandi hafi farið inn í hús á Eyrarbakka Þorlákshöfn og Hellissandi í júní og tekið peninga skartgripi þar á meðal fjögur

og myndavél á Fáskrúðsfirði kom húsráðandi að manninum og er hann líka ákærður fyrir að slá húsráðandann í

til að komast undan lögreglan á Austurlandi sat fyrir honum í Breiðdal þar sem hann ók út af og kom í ljós að faðir hans var með honum í bílnum feðgarnir voru báðir settir í farbann en á fimmtudag var sonurinn gripinn aftur glóðvolgur með þýfi úr tveimur húsum annað á Hellissandi og hitt í Grundarfirði hann var úrskurðaður í gæsluvarðhald til tuttugasta og fyrsta september lögreglu grunar að fleiri erlendir þjófar fari inni í ólæst hús í leit að peningum og skartgripum og mörg slík mál eru enn óupplýst brýnt er fyrir fólki að læsa húsum og láta lögreglu strax vita af grunsamlegum mannaferðum fylgi Samfylkingarinnar eykst um þrjú prósentustig samkvæmt nýjum þjóðarpúlsi Gallups og hefur ekki mælst meira síðan í janúar tvö þúsund og fimmtán Sjálfstæðisflokkurinn er sem áður með mest fylgi tæplega tuttugu og þrjú prósent með rúm nítján prósent og Píratar rösk tólf prósent fylgi Vinstri grænna er litlu minna eða tæp tólf prósent liðlega tíu prósent styðja Viðreisn ríflega átta prósent Framsókn og tæp sex prósent segjast myndu kjósa fólk stuðningur við ríkisstjórnina er sá sami og í síðasta mánuði um helmingur þeirra sem tóku afstöðu styður hana tökur á nýrri kvikmynd eftir Hlyn Pálmason hafa farið fram á Fáskrúðsfirði og Stöðvarfirði undanfarna daga austfjarðaþokan er mikilvægur hluti af sviðsmyndinni sem og aflögð jarðgöng í Oddsskarði á Stöðvarfirði hefur gamla bankanum verið breytt í lögreglustöð og þegar okkur ber að garði eru tökur í fullum gangi og gjöriði svo vel myndin heitir hvítur hvítur dagur og aðalpersónan er lögreglumaður sem missir

sína en fær upplýsingar sem varpa nýju ljósi á fortíðina leikstjórinn Hlynur Pálmason skrifaði einnig handritið en mynd hans hefur sópað að sér verðlaunum og er ein þriggja sem koma til greina sem framlag Dana til Óskarsverðlaunanna hlynur ólst upp á Höfn í Hornafirði sem er einn ég er búinn að vera að þróa og vinna verkefnið alveg síðan tvö þúsund og þrettán þannig að ég skoðaði þá

fyrir löngu löngu og og varð ástfanginn af bæði Austfjörðunum og Hornafirði og Oddsskarði sem er stór tökustaður í myndinni Ingvar e Sigurðsson fer með aðalhlutverkið en hann lék einnig í

úr danska kvikmyndaskólanum hann er frábær handritshöfundur sem er grunnurinn að góðri kvikmyndagerð og

kemur með ferskan blæ finnst mér inn í íslenska kvikmyndagerð og bara á heimsvísu ég myndi segja

drama og fjallar um mann sem missir og fjallar um allar þessar tilfinningar sem sem verða eftir hjá honum það má eiginlega segja að það séu svona tvær gerðir af ást í þessari mynd það er þessi skilyrðislausa ást sem eða barnabarni sem er svona einföld og skilyrðislaus og svo er önnur gerð af ást

dýrsleg

stefnt er að því að frumsýna hvítan hvítan dag í september á næsta ári og þá skulum við heyra hvað verður í Kastljósi kvöldsins Sigríður á föstudaginn féll

dómur í Héraðsdómi Norðurlands þar sem

á Akureyri var dæmdur í fjögurra ára fangelsi fyrir að nauðga ungri konu með þroskaskerðingu Guðrún Karítas Garðarsdóttir er móðir annarrar stúlku sem maðurinn þjálfaði hún var ákærð í vetur fyrir að hóta

eftir að hún frétti að hann hefði sett sig í samband við dóttur hennar hún var á endanum sýknuð Guðrún Karítas ætlar að fara yfir þetta mál í Kastljósi í kvöld

að veðri á morgun er útlit fyrir átt og

víða á sunnan og vestanverðu landinu en yfirleitt yfirleitt

á norðausturhorninu hiti átta til fjórtán stig hlýjast norðanlands Elín Björk Jónasdóttir veðurfræðingur fer með veðurfregnir að loknum íþróttum og

launþegi með þrjú hundruð þúsund krónur í mánaðarlaun fengi sjö þúsund krónum meira útborgað við fjögurra prósenta launahækkun persónuafsláttur væri tuttugu þúsund krónum hærri hefði hann fylgt launavísitölu heilbrigðisstarfsfólk hefur undanfarið sótt í stórum stíl hingað til lands þriðjungur hjúkrunarfræðinga á einu hjúkrunarheimili í Reykjavík er frá Filippseyjum tuttugu milljón fornmunir urðu eldi að bráð þegar elsta og mikilvægasta safn Brasilíu brann til grunna í Rio de Janeiro í nótt stjórnvöld í Brasilíu eru harðlega gagnrýnd fyrir að hafa ekki veitt fé í endurbætur á húsakynnum safnsins margir parkinsonssjúklingar fengu loks viðtal við lækni þegar nýr taugalæknir opnaði stofu í dag þeir þurfa hins vegar að greiða fullt gjald því velferðarráðuneytið hafnaði beiðni Sjúkratrygginga um að gera við hann samning

tökur eru nú í fullum gangi á nýjustu kvikmynd Hlyns Pálmasonar sem sló í gegn í fyrra með myndinni

á Stöðvarfirði var útbúin lögreglustöð með fangaklefum og öllu tilheyrandi þessum fréttatíma er lokið við verðum aftur á ferðinni í kvöld klukkan tíu bæði í útvarpi og sjónvarpi sjáumst þá